Yang sa tahu ato tong sa sering bikin tu itu pengolahan kelapa yang pastinya tu kelapa parut, kelapa parut itu tong biasa campur dengan campur dengan <hesitation> kadang sayur ada kadang juga kue kue ada paling sering sih di kue kue sih, trus <hesitation> untuk <hesitation> pengolahan kelapa paling dari de punya santan de pu santan yang tong ambil tu biasanya tong bikin <hesitation> kelapa parut itu kalo misalkan tong bikin manual tu kelapa parut tu kitong rendam dulu di air diamkan tong diamkan be-beberapa menit trus <hesitation> peras akan tong peras akan baru de punya air itu yang nanti kitong pake untuk masak makanan santan santan sayur santan santan trus dari de punya kulit kelapa juga kadang tu bermanfaat untuk kaya macam, kalo disana sih masih banyak pake sih kaya kitong bakar bakar ikan begitu jadi kaya kelapa kalo mo ditanya manfaatnya tu apalagi untuk makanan sangat banyak begitu, dengan de punya kalo misalkan sayur sayur yang biasa kitong masak dengan santan itu dari olahan kelapa tadi tu <hesitation> sayur singkong santan ada. Acar santan juga ada kalo singkong santan ni su pasti sayur singkong ini kitong masak dengan bumbu bumbu seperti bawang putih ato bawang putih bawang merah trus tambah dengan srei habis itu kadang pake kemiri kadang juga tidak habis itu garam ato penyedap rasa lainnya trus <hesitation> tong tambah juga dengan ada rica rica juga kalo misalkan tong mau pedis ato tidak juga biasa pake rica yang besar kalo misalkan tidak mau pedis trus setelah masak ato bikin kuah santannya itu de punya itu sudah matang ato tergabung dengan gabung dengan de punya bumbu bumbu itu kitong kas masuk itu sayur singkongnya tapi sayur singkong sebelum campur dengan kuah santan yang tadi tong su bikin itu itu kitong rebus dia dulu rebus ato kukus dia habis itu kita potong potong dia potong potong dia baru jadinya de kaya kecil kecil begitu baru habis itu tong gabung dengan masak dengan nitu <hesitation> santan yang tadi sudah tercampur dengan bumbu bumbu. Kalo deng acar tadi santan dengan acar tadi tu de punya bahan bahan tu ada wortel, ketimun dengan. <hesitation> biasa tun tong pake rica rica besar, itu <hesitation> kita potong potong de jadi kaya persegi panjang begitu untuk campur ke acar ini acar santan tadi terus de pu kalo di acar santan ni yang paling dominan de pu rasa tu kacang jadi kacang ini kita goreng dulu trus kita giling akan trus kita masak campur dengan de punya itu yang tadi ada wortel, ketimun dengan <hesitation> tadi santan kelapa tadi jadi masak jadi satu tapi ini bukan kalo acaranya ni de tidak berkuah de tra berkuah trus de punya tekstur juga kaya gurih gurih, gurih gurih sdikit asin begitu <hesitation> iyo.